Дар Арабистони Саудӣ обу ҳаво асосан гарму хушк аст. Дар фасли тобистон ҳарорат метавонад то чилу панҷ дараҷа ва ҳатто бештар афзояд, махсусан дар шаҳрҳои мисли Риёз ва Макка. Боришоти борон кам аст ва асосан дар фасли зимистон рух медиҳад. Дар соҳили баҳри Сурх, мисли Ҷидда, ҳаво каме намноктар аст.